Ni hata te i romana e nigamena. galapien e lueyer ni atei tara naha ka tigi nalueyen i murimuri. hatate romana e halasireria galapien sa galapien e tara mareyera nigniga turu nikaka. alie peyeg. nihatate i romana e habuteyena ka niga. ni romana. habut siena lue mas ate silema nignigana ka na ka omi. mas ate silema ka. huola ka tigi ttara maruei. te niga bena u hatatei. nu hatatei has. e kateyena pien. sa pien tena gum no romana nigumguma niga i murmur. nigumguma tanen i murmur. ena hala pouts has menama ni liklikot tanen i tamulu. Tamana pien. tsinana pien. tara hatikatelu i tanen. tara ho u school fee tsia. naha. Mamanaka. mats ka mats tetene. tsia manka man pannen. teron hol beyilua pien tara poata te hatateyen. lie pegu hatate romana e niga balana. tra naha. are mas kateyer a pien e mas tarasileyena. naha kaniga te lanami mam. para kaniga te lanami mam. a. u tuenrei u hiake lameruma a niatetaren. sa. ara has re mas hatate sileyer a ni ate turu ton tolala. sa ra te taten ate siler ime temar kato wenen. metemar kato warara. so. u hatate. lie tara herenegien a pana ka. ara hasu katun pan. na pien a tetene. e tetenene pan menami katun pan ri romana e mas gumina. e mas takena. mas tiolina. e mas tatala gonomena ni ate kane tanen. ni ate kane bakunen. e taramarena, aka niga. te katenen. aka te niga bena u hatate.